إني أتحكم بأحلامي ولا أتحكم بأحلام الثانيين؟ لا طبعا باختار إني أتحكم بأحلامي أنا، لأن بخليها كلها تتحقق، ما بخلي شي حلم حلو ما بيتحقق كل شي أتمناه بخليه يتحقق، لو إني أروم أتحكم بأحلامي، لكن أحلام الآخرين كثيرة وش ما باغى منها شي ترى.